Tintoó ñua chi sa'ati in xintu'a te yuan ioo chuunti seeti chuunti ku'a xaanti ta'u te suni kajikati ka ja'aniti nu nu in kiti luli niiti te suni ka jaaniti.